نحب نكون الأكثر ذكاء ، ديما نحب يكون عندي الذكاء أكثر ، ونخدم على أنو نطور الذكاء ، الذكاء نتاعي ، خاطر علاش ، أنك تكون مشهور ماهيش حاجة كبيرة برشا ولا مهمة برشا باش تفيدك برشا لا ، أهم حاجة باش تفيدك برشا هي الذكاء ، لأنو الذكاء باش تسعملوا في في حياتك الخاصة ، حياتك العامة في المجتمع ، في كل شي ، في كل شي ، باش تسحق الذكاء ماكش باش تسحق الشهرة يعني.